لو هسافر الف سنة لورا هحاول اني اتعلم من اهل الزمن ده واشوف كيف كانوا عايشين واحاول اساعدهم بالمعلومات اللي عندنا اللي جاية انا من المستقبل بيها عشان اكون مفيدة ليهم هحاول استمتع بالوقت والطبيعة قبل ما تدخل التكنولوجيا وقبل التليفونات وقبل حياة الانترنت والحياة السريعة دي واحاول انغمس معاهم أكتر.